Nigeria ni wo'di himɓe Hausa fulani, wo'di Igbo, wo'di Yoruba. Hausa fulani mai hamɓe un ha northern Nigeria hamɓe un bo julɓe un, ngam hamɓe bo ɓe ɗo fija ni wakkati sumaye, julde sumaye be julde laiha sai bo be maulidi har der arewa mai ni wo'di ha'ɓe ɗuɓɓe, hamɓe ma ɓe ɗon fija sosai ɓe numta be bana remugo doya, hosugo doya ko nyamugo doya, ha leddi Yoruba en bo ha south mai ni hamɓe ma ɓe ɗo fija sosai fijirde oduduwa, be to leuru nduɓu timmi wa'to new year kenan ɓe hauta ɓe ɗo waɗa. Nigeria ni ma ɗo waɗa celebrating independence nyande heɓi ƴanci kai e first October kenan.